Poloniapeko jaevi opa oyoaviavi oime iroi oime <hesitation> oime nieve oime jaekavi nungañova, oimevi iroi erei mbaeti kirai mbate kua tëtape kua iruva tëtape reta ramiño kua mbaeti kirai mbate ereiko ou iroiyae oajaeteyevi iroi jokope